हम अपने खाना में अधिक अनाज खातिर मल्टी ग्रेन रोटी, बाजरा की रोटी, राई का रोटी, अरहर और चने की दाल जइसन खाना जोड़ब। जी से हमरे शरीर का अनाज का आवश्यकता पूरी हो जाई।